Yawa'man nke nwoy ntow shinkafa <hesitation> wakeya man nka ntya man nka nshula a mbar ngaya ah labasar ngaya man nke nfed tatasay ged'da man nke fada aka nwiya nyema nka nfuwda geda man nta mbela man shkawda aka mbel shinkafa ngaya aka mpuna aka nka nfuwda a geda man nka ntwubwal dzina kata kata man gauwa'a aka zasa geffe'aka nfuwda kaskat'sa aka mbera ageda man ka nwiya <hesitation> ntema ngaya man ka nwiya ntema ngaya aka fwud tumatur ngaya eh geda man nka nfwuda man ntemudzina nita a' aka nfwuda nyema kute, man kliff ba aka mpuwda man nzluwid ba, man nwatsak ba skwi ndo nka nwoya aka nfwuda geda man nka ntomodzina nita shinkafa ngaya ahn nlek ngaya lek ntwuwuz ntemudzina nita ah man nka mwoy dafa duka'sa aka nfwuda mber ngaya man nka nshula'a man ka nfwud kliff dey watsak'dey nzluwid. Ka mfida skwi daka nfwuda ageda man ka ntomowdzina akader shinkafa ngaya aka fuda ageda man nka fwuda. man ntomodzina daffa duka. magana daffa duka nta, man nke nwoy garogaro man nke nwoy garogaro man nka ngiche nyam a ntukunya aka ganadzina aka nwoy ndiya man ka fwud ndiya' aka fwuda shinkaf'ngaya ngidde man ka fwuda ndiya ngaya egeda, man ntomodzina nteba garo'garo zlembad nenga man ged garo'garo aka shum mber mber ngaya asata aka nwaiy masar'masar a magi ah manda'kafda man kafwuda nte garo'garo ntawa.